जन्ग् कने कुअ है म देइ तित् कलम्। मुन्छे बुस्तु जन्ग् सेजन्ग् अकै दुन्दु कलम् न हैअ। जन्ग् मुन्छे उस्त्रो ब है बे उस्त्रो अज बै कन्जुन्ग्। कन्जुन्ग् जेब्ल ब है न जन्ग् बद कने कुअ है जन्ग् जिरेइ जये बिदिन गुस जन्ग् बदे मुन्छे जग तिन्ग् कन्दनि है म जन्गिने कथुव् न है जन्ग्। कन्जुन्ग बोहुत् गिदर् मुन्छे रोल् ब हैअ। नि म जन्गिने लिफे होगय द। कन्जुन्ग् गय ब न कने अ है तप् थल ब इअ। गु ब्रद इअ। कन्जुन्ग् जन्ग् कने ब जन्ग् कने क मम ब सोमन् स्लिम् नु इअ। मुन्छे प्रए है सैज् नुल्द कैस कन्जुन्ग् ब हैअ। जन्ग् मोदेलिन्ग् ब रओ ब बिदिन जये जिरेइ न न्ग कने कुअ है शपे न गुस अकर् न गुस बे हिस बैन। देल्ब गहैतिन् कन्क्लै न ब कन्क्लै हुअस बद जिरेइ है स्पिके ब नैन म ब नैन न्गजुते कन्क्लै क बद कन्खिय बिदिन रओ।